एह हफ्तौ तंगे घ साइबेरिया ब्योमा ता च्यीकु पहले ता हुड़वाचु हिसाब्स घ गासो फ्योतो। गरम गासो फ्योतो, नीश-शुम जोड़ी जुराबे फ्योतो, मफलर फ्योतो, थेपिंग फ्योतो। आई स्वेटर, जैकेट देसके शुम शुम जोड़ी होड़ो फ्योतो। आई हजे ही खिमा सोटोन ल्‍य बोक गरम फ्योतो चामु फ्योतो। होड़ो ल्‍य नीश शुम जोड़ी ता नितोही। आई आंगु तंगे फ्योतो घ हैंड क्रीम, लिपबाम, सनस्क्रीम, मोशराईजर, टूथ ब्रश, टूथपेस्टे देसके चीजो फ्योतो हतान्ग्स घ द्वा देयाइनु अबोल ताम स्केटोक आँग स्‍किनु। आई दस्तावेज पासपोर्ट, वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, फ्लाइट टिकट, होटलु बुकिंगु प्रिंटआउट, कैश देसके चीजे फ्योतो। आई द्वा साइबेरियाु नक्शा खितोक अबोल की पता लगेनो स्केटो घ हम बेओ दक्‍क हुड़वाचु आस पासु नक्षा अबोल खि खि ब्योतो आई साथ ही साथ चगो जमो ल्‍य फ्योतो ज्वाचु सानेकेस मिस लाना। आई जरूरी तो की हुड़वाचु बशा ल्‍य नेमो ग्‍याच इसलिये सन सन हुड़वाचु बशा ले सिखेके ब्योतो।